ହମ ପୂର୍ଣ ତା ସ୍ଵତଂତ୍ର ନହୀଂ ରହୀ ସକୁଛ। କଲକି ହମେଂ ଅଧି ପୂର୍ଣ ତା ସ୍ଵତଂତ୍ର ତା ମିଡୀ ଜୀଵା। ହଲା ହମକୁଛ ବହୁତ ସଡା ଜୋ ଅପରାଦୀ ଅଚ୍ଛଣ ହମେଂ ଭୀ ସ୍ଵତଂତ୍ର ରହୀ ଜୀଵା। କଲକି ହମେଂ ଅପରାଦ କରନା ରୁଦର ବନେ କଲକି ହମେଂ ପୂର୍ଣ ସ୍ଵତଂତ୍ର ରହୀ ଜୀଵା। ମଗୋଂ ତୋ କୋଈ ଅପରାଦ ରହ ସଜାଯ ନହୀଂ ମିଡୀ ସକୀ। ହଲା ହମେଂ ପୂର୍ଣ ତା ସ୍ଵତଂତ୍ର ନହୀଂ ରହୀ ସକୁଛ। ଅଗର ସ୍ଵତଂତ୍ର ରହୀ ଜୀଵା ଲେକା କୋଈ ଅପରାଦ ରହ ସଜାଯ ନହୀଂ ମିଡୀ ସକୀ। ଅପନା ରହକ ରହ ଚଲେଗୀ ବସ ଅବ ତା। ଅଗର ସ୍ଵତଂତ୍ର ରହୀ ଜୀଵା ଲେକା କୋଈ ଅପରାଦ ରହ ସଜାଯ ନହୀଂ ମିଡୀ ସକ।